<hesitation> Hitako hoe fomba tsara indrindra ahafahana mampifandanjalanja ny asa sy ny fiainana amin'ny fivoaran'izao tontolo izao ah de ny tsy manaraka ny fivoaran'izao tontolo izao izany hoe tsy voatery manaraka izay zavatra miseho ianao ah fa manana ny fandaharam-potoana anao manokana ohatra hoe rehefa alatsinainy hatramin'ny zoma aho no miasa de izay no atokako ho an'ny asa ihany, <noise> rehefa faran'ny herinandro aho dia miala voly de miala voly fa <noise> tsy manaiky ho baikon'ny asa.